Furra gatuan ushqimin duke prodhuar nxehtësi përmes një rezistence ose një flake. Nxehtësia shpërndahet në mënyrë të barabartë rreth ushqimit, duke lejuar një gatim të ngadaltë dhe të njëtrajtshëm. Përdoret për të pjekur ose ngrohur lloje të ndryshme ushqimesh.